Su'u su'u jna-ini ye <hesitation> tenchi le'nde, te kee kala'anchi tia'a kala'anchi te kee, kee ne'e a a jnu ñatu ne'e te ko kee aciti <hesitation> na kue lujua yee ajnu, xi jnu kú lakeeso taka ye naá, te ko ña ña yee ajnu